Wii ɓaali we mmaangu gaaji ma, blimbir gaaj, a fnjiŋni fe, bwentele gaaj mbentde, gsubi gaaj, gleende, mbogsi, a waatin yo, bari ge biñaŋ nwomi gdúba, gima nsiten bo, fŧabñi gaaj, mbúw gaaj, mbúw be fana be binwomi haa;